﻿Ninteekyereza nti kuba nokundwa oba na nokuba nohebwa nohebwa ekitiinisa nibigyenda hamwe, kushanga nti obwiire obwingi omuntu yaaba nakukunda nakuheereza ekitiinisa, kandi yaaba nakwanga hariho chance nyingi zokugira ngu tarakuhe ki, hariho emigisha nyingi yokugira ngu tarakuheereze ekitiinisa, mbwenu nyowe ningira ngu ebyo bibiri nibigyenda hamwe, oriiya yaaba nakuheeza nakukunda nakuheereza ekitiinisa kandi yaaba atari kukukunda nihaba hatariho kitiinisa, omuntu orikuba ayine obuzibu bwokwiimuka omukasheeshe oba kukyeera omukasheeshe, amagezi agu ndikubaasa kumuha, <hesitation> noku nokukozesa ebintu ebimwe nka, nkokukyemanyiiza kugira ngu ekintu kwori kukyemanyiiza <hesitation> kugira nti ekintu kokukyemanyiiza kimara kiba kimwe ahari iwe, kiba kimwe ahari iwe. ﻿Nti erizooba niimuka shaaha, erizooba niimuka shaaha ikumi nkemwe, may be nyenkyakare nkiimuka ikumi niibiri, bwagarukaho nkiimuka shaaha ikumi, kuguma ninyimuka kara kare basyo nohisya obwiire oshange waakwatirayo oba watandika kugma noyimuka kare kwonka tikugira ngu nobaasa kuba ori aho ogire oti egi wiiki nkanyimuke shaaha shaaha ikumi nemwe omurundi gumwe omu wiiki, ngu wiiki erikwiija nooza kwimuka again ikumi nemwe, ekintu kyoona nooba oyine kukikora kukigarukamu, orikukigarukamu, orikukigarukamu. <hesitation> Hiine ekiwambuuza nti kuba omwaana oba kuba omuntu mukuru oburamu bwangye bwoona nindoondaho ki, nkanye <hesitation> hamwe nimbaasa kugira ngu nindoondaho omwaana oburamu bwangye bwoona, ahabwenki kwori kugyenda nokura, nobujunaanizibwa nibweyongyera, ninkuha ekyokureeberaho kyabaziire biitu. ﻿Nyowe nkanye nimbaasa kushangaomuka muzeyi ayine abaana nka, turi nk'abaana nka mukaaga kandi oshanga nti buri omwe ishomero eri arikushomeramu nashashura million nka emwe nokugaruka ahiguru, so oreeba ngu nanaanka munonga, naaba ayine nkomuziire <hesitation> oreeba ngu nkomuziire, nobujunaanizibwa bwaawe kureeba nti omwana yakoraki, yayega, so iwe nkomuziire oyine kureeba ngu wakoraki, waronda ezo sente omwaana yayega, kandi ekitari aha mwaana na muno muno nkaabo aba primary, tihiine ekyamaani eki barikuba nibenda, we yaarya, akanywa akabyaama nikyo kyonka eki arikuba nayenda kwonka kwori kwiija okurikura hati nkanye oyine kureeba ngu wakora namaani kureeba ngu wagyenda omumiisho ekitari ahari ki, ekitari ahamwaana, hati omwaana we yatunga ekyokurya, yafuna ekyokunywa oreeba nti obu- obanankogu oburamu nibugyenda omumiisho, so oreeba ngu ahamwe nikirungi kuba kuba omwana kandi hani ahamwe nikirungi kuba kuba mukuru, waaba ori muto nooba noyegomba obukuru kwonka kwori kukura, oyegomba obuto <hesitation>